Maguli aonai au irau irau ge walana, ia gerasia aunilimalima gera maguli aonai, vekwakunagi, wa aura veaira maki ge walana ga wailarana, raopara keira e rekea, raopara, kamura aorai. Oma kopura kopura magulina aonai ina ama numa kwaluna aonai ila mageria. a- ugamagi vekwalavi au rekea wagira pie va gugulura, lani rekea e au rekea ge va gugularana, lani rekea, ila ai ge guguluna kwalana, aunipara iliganana, ai e rawaliana o verauleai ma ririwa rekeana, wa e au rekea pe kala ria e pe va gugulura aura, erugarana Au kamu iwagina maguli aonai o maguli namana raka pe maguliagi iwa, ugamagi namara pe va rugaria, oma wailara ge veamaina aonai, ia gera vanuga aona, raka pene nama iwa vealeana, ia kopura kopurana ga kalana, auna auna, <hesitation> gula valigu e laninai ila. wovagi, geria ririwai ge kalana, ugamagi irau irau e kalawo kalawo irauirau aorai ge laka oana na ra vo vagi ila ai ge alu alina ai ge va ve ovona, maguli raka pene nama iwa. Eiana rolio no ugamagi, vekwalavi ugamagi aowo aowo e veamai agiana aurai Ina ama e gulu kamuna e raka ia e ve aoleana, e gulu valiguna, raka pene, vakava iwa maguli namana, pie maguli agia ulanana. Au kopuna geku ugamagi aonai, au a ve veovona, ave aoleana, e, vanuga gena alu kou keira kamurai aonai, e veaole o e ugamagi maki auna a kilagi. maairana. Ugamagina e raka, ia gulu valigu ia maaura kopura kopura maguli pe vanama raoparana, ia kopura kopurana, pene ina, pene ao ia gera numa kwalura aorai numa kwalurana aonana pe lakagi piapia, vanuga mauguluna aonai, wa maguli namana e wa kalawo kalawo namana,. wa va vagia namara wa inaina namara e wa ugamagi vealevara wa raka, pe va maai ragena, e lanina aonai pene ia, rakava kalaramo aonai pe laka oa, na ugamagi namara pae va rugaria e pae va gugulara aonai ia gera maguli maki paie nama kala kamu iwavagi rekea auna a ugamagirana, no ia aunilimalimana, pagara kalagira, e pagara maguli agriria gera maguli aonai, aura kaura e raka, ulamagi lavuiwavagina, venugagirage Magulina makina maguli namana ia kopura kopurana, pe apia, venugagivi, vegia veaga, e ma rekea geria ririwa, pe ao kunea kalanana ia pe vakavaria maguli ai au namara, pe ugamagi, ria, e pe va gugulura gena, e laninai pe gia anilimalima wo vagi, geria ririwa kalara, geria. ririwa ugamagirana e vairana aurai, lani vovagi au namara, ilana ai ge va gugulu, riparana. Na au gulu valigu kopuna geku ugamagi kauna wa raka, ava veovoana a alualina a ugamagina aonai, pere nama, ia vanuga aura maparara keinana pene ao kamuna, ia gera vekune agi aora,. rupu aurai, numa kwalura aorai kwala aorai e vanuga aonai, rovai geve vai aura rupu aonai gere vaina aura ve va ripa aura venakau aura venaga ge giao na ia maparara wa raka, ia pe aluali koukou ugamagi namara pe va rugaria, rakau oma wailarai pie veamai aura namara pe va. gugulura, aura iana pe ugamagi ria, no va ve ovo kupana ka auna para kala au geku ai, au e vanuga aonai, gulu valigu melo valigura auna a vakavarana, geria veavuina namara vevakava kilakilara ora wovagi makina, ila a venirana, kauna wa raka ila pie veugamagi rawali. maguli aonai Raka au nama ilana pia kala e rakau ai nama, ilana pie ruga, lanina auna ila geriai a kilagi vanagiana kwalana wa ugamagina wa raka ila pene va kavaria oma wailara gena veaolea, gena ugamagi namara ilana pie va rugara, gena, au kamu iwavagina ne raka. ugamagi kopunamo aonai, e ulamagi aonai pene ia gera vanuga pe vaia, e pe kune agia, numa kwalunana pene ao ia maparara e kapu aonai ga aluna aura, au a va auna aunana maguli namana wa raka iana pe maguli agia, e gena verere maki kamu, pe rawali ripa